أكثر صفة اللي تعجبني بالأشخاص هي الطيبة والصدق، أحب الأشخاص اللي يكونوا طيبين ويمتلكوا قلوب مفتوحة لأنهم ه-حيخلوا الآخرين يشعرون بالراحة والأمان تجاهم، والصدق مهم أيظًا لأن التواصل مع أشخاص بوضوح وشفافية يبني علاقات قوية أقدر اللي يحترمون الآخرين.